أتمنى بعد عشر سنوات أكون عايش حياة متوازنة، أريد أن أكون قد حججت بعض الإنجازات في العمل وأكون مستجر ماليًا، كمان أتمنى أن أكون جاعد في البيت مليان بالحب والسعادة، أريد أكون مشغول بهوا ياتي مثل الكتابة والرسم، و إني أتعلم أشياء جديدة، لأن التعلم المستمر هو مهم في كل حياتي.